डॉल्फिन जु ची वो मनखी ते देखि ते जन मनखी कांड लघु न वो भी वो भी वन ही कंड लगन लघु जन जु मनखी जन कण लघु वो भी वन के भी वन माँ हाव् भाव देखन सबते और वन के जन हम डांस करला तह वो भी डांस लगने, वो हुमते ही देख के जन हम बून्द लगा वो भी वन बून्द की कोशिश कण |